Sɛ epɛ dɛ ekyerɛw ndaase ma obi a, dza ͻwͻ dɛ idzi kan yɛ nye dɛ ibekyia nyimpa no wͻ w'akyerɛw no mu. Iwie a na aserɛ anaa edze wo ndaase no ato gua. Iwie a na abͻ adzekor pͻtsee a nyimpa no yɛe maa wo a epɛ dɛ eda no ase, na nsɛm biara a woara epɛ dɛ edze ma no no, afei edze aka ho. Na iwie a na ada ase a otwa tun na akyerɛw wo ndͻbaa edze ahyɛ ase.